Shiakhulia shia kwanza nishitekhwa shiva shienyekha <noise> nishifunikhwe. Shiakhaviri, munyu ichumbi kwenya oremo kuyera walalia munyu mvisi taa kukhura mshikae tawe. Khulondekhana shimalanga shirera mulwale mumuviri thiefu chino, nichinyasia. Alafu handi shindu ngamavere kano <noise> kenye onywe tikini sana tawe, onywe balanced solara amavere manji kolanga avundu nikarera ishida munda. Sana sana mavere ako, <noise> ngumbuka khuthinyanga thendanywethanga ichai ndalichamaa eshikombe shilala amathi shikombe mavere lakini phiola avundu nenywere inda yaphimbaangasa newonga niphimbire. Vulano kanyorekha mbu, ndathiakho nembima nivamborera mbu taa ichai yamavere lano ndekhale inayo ilikamaa einyesiingia mulavu mwane. Kho eshiakhulia handi shiosi okhulia ovusie shienyekhane. Shinji handi shiosi shireranga madhara mumuviri nomba munda neshikhunyasia. Phindu ngephio, shindu kama ichumbi oremo iyeranire mushiakhulia ilavhura tawe. Alafu handi ichumbi imbisi khurerera mshikae yosi sivethanga indai tawe ilinende madhara. Ichumbi yenyanga itekhwe iyee. Majani kano shindu shindi shilimo mbu nicoden khandi shivienya onywe inyingi yenya onywe iyeranurue nonyola shonyola thishida thia munda sana taa nende mumuviri.